Naꞌ shigabana este <hesitation> niriu deport, niruw loani madrnia gone shi gak <hesitation> nina basquetbol porladani byeroaꞌ byerodoa miet bayi he deskachi mietbay bosi deportkani obiolatguellee <hesitation> lamentablə naꞌ miet nap dii no por kranchirorakə to she kash naten buet kanitezino puetne kachini benlueꞌ neꞌdaze muet dazezenoro kare lueb ndixka paloet ninilargotian parnadena mieti a- arbiere retrora retiora este retrora torniew kazayabiena ties pargna guitraminkə palot este gudun parze gakə naꞌ xticha baey niaꞌ naa zero shinnaꞌ, zeroxane, zero gninlo oraxkitro rachachiꞌ txazan porties panash larguit miet koskə lan lan lchin laronkə nerlara este rote rotididario raa rarotrakalani rechitriarixa riola, riora bientrkewens edrakus snabsin raknos nabsin nyora shnirarokla lanirchikit xnia palotke nini nalonia shinal <hesitation> klalə lo binola lesto tachini azakitraxt guidaloniaribua maskena departxna niroloab nana shiniloa kit miat palotke.